Wɛ oyia mmasi kaa mkpasa; mkpasa nẹ ka kɛ mpio yia, wẹ sai garri yo nnyimẹ. Wɛ ntɔ owa sa, wɛ osa, yiyain mɛ ete pfa njenje ete ojaku ekachi oso. Ntɔ owa sa-wɛ-ẹ ochu okani yo. ochu ekure yo, ochu akpikpe yo, wɛ ogbo nsa wɛ i-i ntite mmasi wɛ odala ɛ-aa garri yo. Bɛ nja abɛrɛ fia wẹ-ɛ ri-ɛ sɔ okpara e-oie, abɛ okpara ede-e ɔsɔ otor yo. dobor bɛ okpara e namaa ri yo, onama. Bẹ toro ntito noni-or bɛ ntito rɛ kɛ ebai nebe oku Eleme nenaari-ẹ. Neba ta mmi mpio, mpio bɛ nga kpara elamai e-toro bɛ nchama-a, nnama-a enura ɔso nnɛ esi-i. Owamɔ nga a-ebo ewɛ olarɛ neba tami mpio kɔ mmaboru ekạ obari kɔ ana-enu ni nnara egeta naa nɛmi-yɛ. Mɛ ɔso amo obari, obari akɔɔ ɔso damɔ o-i-tite chu elera bãrã ɔkaka wɛ ne-e ayẹ. Mẹ ayɛ mɔmɔ bɛrɛkɛ aboru echu-e elera bai ri-e. Nlea-ru, w kaa obari ana-enu ri nnara egeta naa chu nemi. Wẹ n-a-ebo ewe-e wqɛ ɔtɔ nyia ɛkara, ɛka-ra a-ela ɔbor, mkpa-a ewe-ra neke n-a-ebo; nchu sisari-ra nkpan oso ɔtɔɔ wɛ kurɛ mmasi. Owamɔ oji eka tɔri-rue. Abe onwi egbara, abe obari-ndo, abe ɔbɔrɔ owa, abe onwi okwia. abe nsenwu. Nɔ bɛ a-o e-kurɛ ɔsɔ ɔtɔɔ wɛ okpa-a ɔsɔ ɔtɔɔ yo nnyimɛ. Mɛ nsɛro okpapa-a ɔsɔ ɔtɔɔ, mɛ oji abɛrẹ bai-ru-ẹ. Nyɛ rebari chura enu ɔbor yo deera-e. Wɛ tɛma kpari ɔsɔ ɔtɔr ra wɛ fa-in, wɛ kurɛ ɔtɔɔ ra mmasi titɛ ebe olo, ntita obele-e, nwi-i owẹ okurɛ edori oso akpata. Ekatan ru mpio bɛ wii owe-e. Owamɔ owɛ-olare, ɔkase dɔ nwɛ-ɛ. Ntɔ ka wi-i owɛ obari. sɛ a-o bɛ onwi, owi-i owẹ ntɛ yo, sɛ a-o bɛ odo, sɛ a-o bɛ owa, owi-i owɛ owa yo, sɛ a-o bɛ owa, owi-i owɛ odo yyo. Ntowa wi-i owɛ wɛ-eh, nnɔɔ toɛ chusɛ kɔmɛ edamɔ obao nɔ ɔdɔi oso akpata okpararu nje-i ajɛ baa, ɔdoi oso nnɛ ojui. Sɔ ɔkpara esi-e ɔsɔ ɔtɔɔ nja-yo okpaa enu ɔsɔ ɔtɔɔ nja. Sɔ ɔkpara nyi-a enu nsewine naa ede-e olarɛ, sɔ okpara ekpa-a nja nẹ odo edɛ-ɛ olarɛ, okpa-a. Sabe esa-a o-a-a. o-a odɛ. Owamɔ, enu nnɔɔ bɛra ami nnaari. Mkpara eni na mi edɛ-ɛ titɛ ɔsɔ ɔtɔɔ. Mɛ sɛ enu nje ɔsɔ ɔtɔɔ rɛ dɛ-ɛ, ntita-a abɛlɛ-ɛh wɛ towa tita abɛlɛ-eh ɔ, ntito abɛrɛ ba ru ɔbɔr ba a-o echa-a ba-a-o ekempio kpacha ru sacharu nnyimẹ nnyimɛ. Ntɔ owa sacharu gbere enu nɛ nsewinɛ naa edɛ-ɛ Kpara enu no oku ɔtɔɔ yo na ede-e bɛ mmasi enu naa-rie. Ose-e egeta ose nne se-in, mma fema bɛ e-ora enu-e. mma fema bɛ orɛ-ɛ okikoyi ɔkɔnẹ. Mma fema bẹ sɛ-ɛ nsa. Owamɔ. ekɔri mɛ oyanya yo, sɛ ɔsɛ-ɛ titɛ, rɛba pẹ. Mma fema bẹ sẹ-ɛ onu. Ami-ri, ɛdɔbɔ oyãyã nɛkɛ mma gbo, ekarabew enu nɛkɛ mma nɔ, nsɛya titɛ-ɛ. Owamɔ, ɔsɔɔ ngakara cha siɛ enu kunẹ ni mma sɛ-ɛ titɛ. Ami, bɛ otoro onɛ ni mafima bɛ tu-e mmasi, mmasi akaa enu. Mmasi enu neke oku Eleme nagbo:abe ne chusaa oso okikoi, nfema-a bɛ ese-e enu rẹ basɛ. Sɔ ɔse-e enu rɛ kɛ basɛ, oku ɔtor baa, oku o-e baa, o-o rɔ a rɛba pẹ-ɛ. Err, mi ninini ɛka Eleme bai abere pɛ, gbere wɔr? E-a. Njeje papa, a-o no-otititɛ nne enu nɛ ewiwi-yo rɛdcri-a egeta ri-ninini baa chaa siɛ si nɔ, si bui. Nni nini newarɛ kpo damɔɔ onana oku Eleme bai gbɛ. Ni lalabia bɛ kɔ ami ri dɔ ɔni bɛ onɛ rɛ kɛ achu ɔbɔru ɔbɔ sima onana oku Eleme. Ami ga se-e ami nga u’ra, ami ga bui, wi ga labi. Ni ga kpara elamai bɛ kɔ ka jiriari kɔ mɛ ɛka Eleme bai apɛ. Onana oku Eleme bai abere pẹ gwã ajor o-oe. Abe kobo pɛ. Soso, nega kpara lamai bɛ chui obɛrɛ ɔbɔ baa simai onana oku Eleme, wɛ sei se oka ba to-o se-e. Sa ovhuchu egbenu otama amɔɔ rɛ dɔru ɔbor yo ochuma, ochu wɔ tuɛ ewiwi yo. Weɛ olamaba eka eka bɛ enu dɔma. No-e ba ɛka Eleme oso nnɛ ese-i Ami. mmaa gbo nsewinɛ nɛkɛ rɛ-nɔia bẹ buiyɛ ɛka Eleme. Rɛ-nɔ’a nɛ ebai ɛbuma-a oso ebo. Nɛ-nɔ’a bɛ bai-buiyɛ oleã rɔ ɔnɛ-ɛɛi. Sɛ rɛ wanɔ ebɔdɔ niɔ, ogbi kɔ ɛka Eleme bai ka pẹ sɛ?. Wii wiwi yo, oku alu ɔtɔɔr baa rɛ a’ri Eleme wɛ nɔe ba ɛka Eleme. Nɔ-e ba bɛ a-ba ebui. No-e ba bɛ ebui, nɔ-e ba bɛ e-sɛn, mɛ ẹka Eleme ka pɛ. Ɛnunɔni bara ami nna-ri. Wamɔ, neba a-ru elabie kɔ mmafima bɛ edorɛ mbalo-e sɛ a-o bɛ onwi okwia, a-o bẹ onwi gbara, tɔn nya-a, elabi-ari kɔ onwi okundo aka bari ɔsɔ ɔtɔɔ nja. Mɛ owamɔ egeta ri nini mma ka obari kɔ ananɛ mɛ ami nga kara dore mbalo. Err, ami mbɛ toro abibira onwi Eleme rɛ ma ya bɛ eforɛ mbalo ra biraru, onwi Eleme ra-biraru. Sɔ ɔka kpara efore mbalo yo nnɔ e-e? Sɔ ɔka kpara edorɛ mmasi akaa mbalo, nɛdɔ toro le-le bara nu-nu enu rɛ kɛ owa bɔra enaa egeta nninii e-chii acha sesaru ɔtõõ bai. Ochu nsa wa wɛ ose-i, ose-i damɔɔ enu neke akpara dorɛ-ɛ sa-abe ade-mkpo, za-aabe ade-mkpo, sa-abe mbalo okwui nsogu, nɛkɛ aka kpara dorɛ, ose-i, o-ya etoro eka eka enu neka aburu etoɛ oso mbalo yo kɔ ana kɔ mbalo yo a i-a. Mɛ ajɔ oku okumba ninini njerari ɔtɔ̣ odo yaba-e gbare bɛ edorɛ mbalo bara bɛ echu-e enu sɔlaru chu-enu sclaru, wɛ na kɔ mbalo yo a-ia. Mɛ ntɔ odo yo kaneru a-o askpa naira, a-o thousand, a’o oya ba a-o ena. a, a-o ete rɛ-kpo, ewo ete rɛ-kpo.